<hesitation> Zava-manitra afaroko ha- an- anaizako fo mahandro: <noise> thym, romarin, menthe, sakay tany ndraiky tongolo lay <noise> poavra de carry. <noise>